أفظل إني أتقدم مئتين عام في المستقبل، لإنه سيكون مثير <hesitation> إني أشوف كيف تطورت التكنولوجيا ،والحياة الإجتماعية، كمان أبي استكشف الإبتكارات الجديدة، وأعرف كيف يمكن <hesitation> تتغير الحياة البشرية ،من جهة ثانية -ال- <hesitation> الرجوع للماظي قد -يك- تكون مثيرة <hesitation> لكن أفظل رؤية التقدم، والتطور.